أهم شى بركوب الدراجة هو الإتزان، بالبداية ما راح تكون متمكن منه إنك توزن حالك على الدراجة، لكن بالممارسة تعرف كيف تساوى هادى الشغلة، وإنه ال الإتزان ما بيجى غير مع السرعة، بمعنى كل ما تحركت أكثر وزادت سرعتك كل ما كان الاتزان تبعك على الدراجة أفضل.